Yang pastinya au harus siap nanaa nininuk walaupun au lao ek boe au ini nanaa nininuk supaya au boso amalaa.